Июл барои ман бо гармии тобистона, офтоби дурахшон ва озодии комил алоқаманд аст. Ин моҳ гӯё маркази тобистон аст. Вақте ки тоб...табиат пурра зинда аст, ҳар рӯз гарму равшан, ва зиндагӣ пур аз ҳаракату шодист. Вақте ман дар бораи июл фикр мекунам, пеш аз ҳама ба ёдам рӯзҳои дароз, осмони кабуди беабр, овози саг ва паррандагон мебошад.